أهم شي في غسل الأسنان هو الاستمرارية، أول شي تحط كمية مناسبة من معجون الأسنان على الفرشة وتبدأ بفرك الأسنان بحركاتٍ دائرية من فوج لتحت، ولا تنسى تفرك اللثة برفج، حاول تغسل كل الأسنان من الأمام والخلف ولا تنسى الأظراس، وبعد ما تخلص اغسل اللسان بلطف عشان تتخلص من البكتيريا.